B'aje'laj ach yaab' tulakal b'a'ax b'el aka'aj unak'äl, kib'el jach yan u- juntuu winik tan u tan umeyajtik ti la'ayti' ub'enes tulakal b'e esten ulaak' makoo' tulaak' kajtalal kajtaliloo'.